To mun sake su piyakṫ mun bada zaruna ndu gwṫna juji hamba mun da ta dṫma bayani ko hamba mun data dṫnga dṫnga a gham ji a ghana tsṫgṫ ta vṫrkṫsṫn dumgurugum karan kaye ghamu sṫ tṫ sṫn domin ka ji dṫnga nu na da chasṫ a dniya kani fiya naya wi tata maka nusṫ amma kuma ham atsṫgi tusṫ kuma da ta dṫma hu daṫ do hamba tu data dṫmau ka dṫnga tu ta dṫma ka fima damuwa nahu fima fa dima irin wasṫ to gaskiya mun mun ka tsiruwun mun da dṫma tunani ṫna rayuwa na vṫrkṫ sṫn kani musamma wai sṫn ba du tṫma dṫnga dṫngu tume kayau tuma kuma dṫnga nu wihamu lalla haka ji mara irin naka sṫn ka muma karan kaye ghamuwun kwa dame wiya ka mun da naya mamakṫya ghamuwun irin surutu ba munda irin dṫnga ngau ma fada dṫnga za amma dama muna lu mun mun kabi naya sṫn a irin naka rayuwa ka gaskiya muna ta dṫkaya dadṫ ji sosai dṫma gabṫ don du wi sṫnba fiye nayu sṫ doo rayuwa kwa ji dṫnga n fa mar nakṫn sṫn kṫn fi ga iya dṫmaya wiham du wiham mayu fa dṫmaya du wiham moyu kani muna ta naya irin nikya sṫbṫ ka moyu to mi kuma dole doo rayuwa fiya naya wi yanda e fada ta tunani ka tuma wankau dole fiya nay aka tukṫnusṫ ka fiya naya tuma a hakuriya zuwakṫ kulu dole ta dṫnga dṫnga dingṫ a gham. Wi kuma fuga iya dimaya to kowa ṫna irin chanwasṫ amma mun kuwa gaskiya mun naya irin nikya tṫba chanhṫ ka muna ta dukaya pṫati a ruyiwan wanda hare wiya mun ga dṫma kokori mun du gana dṫma zda wan wane ya saboda dṫmakṫ wan lṫ kani mun muna ta naya wan a ran ra a dadi dan fi kwa ji dṫma nikṫn ṫna rayi fu kani fika naya tsṫgṫ ta wṫ kani gaskiyan al’amari hamba burgeyaki to dole fiya dṫma kokari fa naya fa dṫn su wan wi e fama iya dṫma wan wayu kam amma fag a iya dṫma kwashi <noise> kwashi a tu hamba hada tu dṫmau domin fi kaji dub aka mi da chasṫ a duniya chonakṫn amma ko waineki ṫna irṫn rayuwa nusṫ wi fiya naya nda tṫvṫnusṫ ma fad aha a bṫrge fu sai wi kuma fiya naya saboda irin hamba tuda ta dṫmau kuma wi kuma fiya naya kṫya kṫ hamba dṫnga fata dimau dṫmau zuwai dṫ zuwai to midai miya to rawa ghṫnsṫ mi tansata dṫma hamba du sṫn ma iya zdagṫra mau kani to miya ta rawa ghṫnsṫ mi tansata dṫma hamba du sṫn ma iya zdagṫra mau kani to miya ta rawa ghṫnsṫ ta piyama ta hamba de naya a sṫn dṫ dṫkaya burgaya hiyusṫ ba mida ta dima di zai ṫ ma du ta dṫma wan mi mima kuma miya lu mi dṫma wan wi wan wi ko falan maga dṫma ndyamu kuma mi kullum hamba midu dṫngau di do lokachi ba fiye tlahu fiya dṫma wi hani sṫba dṫma daidaiyu to miya ta rawa ghṫnsṫ ta piya fai ata katsṫ katsṫni. Domun dṫma ṫ katsṫ katsṫ ni ji buwai sṫbṫ dṫ dṫkaya dadṫ hamba fa da ta dṫmau dṫ dṫma koyi ṫna fi musumman kullum ka dṫnga nu a dṫnga dṫngṫ awi a vṫkan ka da dṫnga a ghame ghamahau nima gharahuau nima sṫbṫ sṫba kirki gharaho nima sṫbṫ sṫba katsṫ katsṫni ka to mima miya miya lu mizdṫgama sṫbṫ katsṫ katsṫni gan wan tlṫn kuma akullu gandena dṫnga sṫbṫ du gharaho nima sv katsi katsṫni ka to mima miya lu mi diya gan dikyi dṫ tlṫn yanda e tlṫne zdṫga tlṫn sṫbṫ katsṫ katsṫni kuma yande tlṫne dṫngau du ta wan doo makyakyi na duniya fiya ta naya waina rayuwa jata dṫma hu dadṫya mun kuwa hamba munda ta dṫnga moyu jii wan ha mara sṫn doo doniya chonakṫn du gaskiya ta hakuri kwaji dṫnga nu ta hakuri sosai sosai a sṫn kani hamba dṫ ra wanka moyu to mima miya lu mi zdṫga ma dndun nima kṫn ko mita mima gamai du nina kṫn ata zara ngṫna hu kuma ata zara ngṫnahu ata dara hṫ katsṫ katsṫna duma abu darhṫ kachambṫ su wande tlṫne dṫngau du mun ga iya tṫla tlṫn wan labaniya fi wi ba muna ta naya hu rayuwa nahu da ta dṫman dadṫwa e sṫbṫ ja chasṫ ma sṫba mun munka naya tlṫn ka hamba makyakyṫ natlṫn a duniya ṫna hamba tlṫn da ta dṫmau tata dṫmandṫma dadṫ kuma mun da dṫkaya piyatṫ achanwan badu kua tsa yuka minka rawa ghṫnsṫ ka duma wa ko kume wṫhan ja chanwanu munma mun da rawa ghṫnsṫ. Mun du ghṫnsṫ ta zai mun dima makyakyi irin na <hesitation> wane ṫna wane mumma mum gan lu mṫn maka wan tlṫn bayu komṫn tama guyu wṫ du ta zdagṫrun gare mun ko yande na dṫnga ma yande mune dṫnga wana kani kullum da dṫnga gharaho nina gharaho nina ka to mima miya lu baya miyo nama kani du ata dṫnga nu gharaho nima gharaho wtltlṫmi nime mida lu dṫyuma ganmi, to gaskiya e miye godeyu ghṫnsṫ ma musamman ji wan nama mi niya kan ha malvu wan irin ja’a siba dṫ dṫma tlṫn a kam ha malu a ghṫnsṫ du har chonakṫ mi marma sṫbṫ sṫba dṫ gagareme sṫbṫ sṫbi du nunakṫn tlṫn ma tu dṫkaya dṫngṫ ta tlṫn gharaho nima sṫba dṫ sṫla doo mau domun mima gharaho mima ko ta vṫrkṫ balle ma a vṫrkṫ ma vṫrkai tlṫn yayu nima amma gharaho nima to amma mima chonakṫn miyata dṫma miya dṫya tlṫ gan tlṫn domin miya ta naya tlṫnka rayuwa na tlṫn chonakṫn abe mi mi diya irin wasṫ mika dṫya irin wasṫ ka mima wutlṫmi nima tlṫna dṫya gan irin wasṫ mita dṫma irṫn wasṫ mita dṫma irin wasu kaga tlṫma tlṫmma dṫya irin wasu tlṫn a tamba wan chewa muna ta naya rayuwa na we ji tṫda ta dṫman dadṫ achanwana mun kuwa mun da ta naya aduniya dai ba kamata mun dṫya rayuwa nus moyu ji wanna gharaho ni mau, don fama bahu fada ta dṫya rayuwana ka wi data burge musamman ṫna rayuwa na gharahoni mau fakwa kwula ṫna gharahonima kani. Mi dai mitlama mi mara ghama tlṫn ndo witai kuma dṫ vṫrka wutlṫmiya yo nitlṫn wi lye ba dṫ gagare tlṫn moyo kuma dan haka har buwakata ghamama wi badṫ ra kalpṫ tlṫn moyu kuma kullum garna natlṫn ta kṫnatlṫn hamba tai tsṫwai dapa ghama tlṫn dṫ ta hamba tau dṫ ghantsayau ka tsa yu wṫ mema nakṫnu ka dṫ tambe wane yikwa cha a ko tṫma wachu wa tṫka zda na bṫ naya kwa dṫnga hama wachu ka dṫ pa ghama tlṫn dṫ dṫnga nu wi nahu ji ma wachu ka ni dṫ kṫrma hamba tṫvu dṫ ba tlṫn di ji kire hu ai muna ta naya hamba dṫ ra ha dṫya gharaho nihu moyu balle har fi naya rayuwa na wi fadu ta ta tsahu sha’awa sama ṫna na gharaho nihu musamman dai mi akamma kullum mi ndṫ doo godekṫ ghṫnsṫ musamman irin tlahiya ma ba miye mara gharaho nima dṫ dṫma kokari arahiyama ta darhṫ e du yanda za’ayi ka dṫnga na ja chasṫ kani to dṫma kwa wuta wuteni a dahu amma duda haka dai tlṫn wuta wute ni kama dṫma hamba da lu haka dṫma hamba hada iya dṫma haga iya zusṫ wanka domun t ghṫnsṫ dṫ dṫnga lṫya piye sṫn amma fihame iya piyeyau kuma duma lalle lalle hamba fiye dṫme gharaho nihu dṫn ndu dṫ dṫma hu a wiyu lallai kwa dṫ nga hṫna lu dṫ hamba hṫne dṫma gharaho nnana du miya dṫmana ka. To mima fan a sṫn gan nawa mara wankau don <noise> washashan ba dṫ zṫrau abaya kutṫ ka kṫme tlṫnma wan chonakṫ nu chonakṫn haji vṫrka lyai amma lyai dṫ ra kalpṫ fai to fiya dṫma wankwa dole fa pṫyu ghṫnsṫ to gaskiya mum mumma a wi sṫn bam un de dṫma koyi ṫna tṫ ko muna dṫyu sṫ tṫ same ṫna hṫn gharaho nima sṫ dṫ sṫla doo ma chonakinu kuma ka zaya ghṫnsṫ ka ko mi rṫgana ko na rṫguma mi mi nda ta dṫyu hamba na da ta dṫmau du haba na data enaka kulak a mima mi wutlṫmṫ kani miga a pahṫya ghamama don miya tu pa ghamana tanu nuna kṫn fiya a <noise> dṫhṫnakṫ a <hesitation> dṫhṫ fu aure ṫna wiyaka mi pa ghamawa mi wutlṫ bazan niyakan kaga tamma de miya lu dṫya hṫmba na data dṫyau ai mine paghama mau to hamba na data dṫmau dṫ zai mime midata dṫmau kuma kwa zayu ghṫnsṫ kani ha rata tattabu kunu nina ma kwapa na mar wankani kuma ka zuya ghṫnsṫ kani kan nakṫnkṫn tṫme dṫkaya atsu na tan sun da rayi kai ko tanga baya rayina wan yanda miya tlṫna gharaho dṫ zuwama ṫna hṫn ka nadata tṫvema kuma mi da ta yarda ṫna tṫvṫ ban a da ta dṫmau har mi data naya hamba na da ta dṫmau da tsama sha’awe mima mi buwama mi da ta. dṫma gan wanka to mun muna ta naya hamba dṫ rami dṫya na moyu don fiya bahu faji diya ba wiwa. Hama dṫya ba wiyu dole fiya dṫya sṫba dṫ vṫrkahu mun muna gu su kalau a duniya kame ji fa dṫya hamba da ta dṫma a kanna katsṫ katsṫni don kanna kan katsṫ katsṫna do e fiye bahu a dṫga nu kanna kan katsṫ katsṫna du e nayahu ka saboda kan katsṫ katsṫna abokwe doo kan katsṫ katsṫn a tsahu mutunhi nahu du e fiye bahu, faka naya fama mutunchiyu ka to fiya va mutunchi nahu don haka hamma hṫn wulṫmi niya kamma tsṫ rṫma mi kuya mutunchi na ghamene faka vai ka sṫbṫ dṫ vai fala vamau sṫbṫ ma vafu haka naya ata babifu a vṫkan ka fiya vau, hamba dṫ ze hu du za vṫa fu doo ka to zu vṫna hu hamba a behumau fataza vṫna fu doo ka to za vṫna hu hamba a behumau fataza vṫna fu zṫmai wṫham zhahu mau mi miya kaṫ me tabya byam miya kabṫ ma tabyabyam wi dama tata gaya fa za vṫnafu dun ndu dam fi lyena wane hṫna zai kaza kaza to fakwa zirai kwa amma kwa biya huka dole fa dṫgau to mun muna ta naya hṫmba bṫna mun dṫnga jika aghama rayuwa na vṫrkṫ sṫ kwaachan kwan nusṫ.